هو انت كدا كدا بتبقي مولود في بلد معينه- <hesitation> مع اهلك بس لو كان الشخص مش حابب البلاد الي هو عايش فيها مش مرتاح فيها-مش لاقي شغل فيها-مش حابب التعليم فيها من حقو-انو هو- <hesitation> يختار مكان الي يناسبو وهيستريح فيه هيلاقي-ان هو دي البلاد الي هيعرف يتأقلم فيها وهيعرف يعيش فيها